Ҳавои Нигерия одатан гарм ва тропикӣ аст. Дар ин кишвар ду фасл асосӣ вуҷуд дорад: фасли борон ва фасли хушк. Фасли борон одатан аз апрел то октябр давом мекунад ва боришот зиёд мешавад, ки барои кишоварзӣ фоиданок аст. Фасли хушк аз ноябр то март идома мекунад ва ҳаво хушк ва гарм мегардад.